حسيت تروحي آآ قوية على اللخر وقت آآ آآ مشيت باش نولد أول مرة، آآ حاسيت روحي إن أنا معناها ناحية الخوف آآ ناحية كل شيء رغم إنه كان موقف آآ صعيب على اللخر أما أنا تمكنت إني نتچاوزه وعرفت اللي-اللي أنا وحدي نچم من وچه العالم الكليكا والحمد لله چاوزته وكانت تچربة ناچحة عاللخر.